<hesitation> וויזוי צו עסן- עסן געזונט- <hesitation> מיט א געזונטע באלאנס. <hesitation> כ'וואלט- קודם דארף מען מאכן זיכער אז מ'עסט אביסל <hesitation> קארבס- געבאקענע זאכן, גע- נאכדעם וואלט איך געמאכט- דארף מען עסן פראטין כ- אסאך, און נאכדעם פרוכט און גרינצייגן.